Ɓoornirgel paɗe wallata ko kooyngal naatde e nder faɗo he haa teeŋti so tawi faɗo ngo ina ɓitta. <hesitation> ko ɓorgel ngel tan waɗte caggal teppere no mbele faɗo ngo waasaa ñobbaade, ni woni kooyngal ngal ɓooda naata e faɗo he.